E kolibria io karazane vorogny pitiky io zany, lefa mi- magnino moa izy ty, lefa izy magnembogny igny, magnembogny sur place eo avao izy fa sy raha sy raha mifindrafindra sady magnembogny malaky be gn'elatrany igny mikopakopakopakopaky da amin'igny zany izy sy voatery mipetaky ame hazo izy lefa mihinakanigny fa da magnembognembogny da mandeha ame ka ame voankazo eo izy da mitekokeo izy da mifindra amegn'hafa koa.